<noise> x̱iꞌk nak ti lapiser nak <noise> ney ti tub y tind dele sdzaꞌma lëꞌ gunu sdzaꞌ xc̲h̲aꞌ tind ldoꞌ y lëꞌma sdzaꞌ.